Nu nanɩfɛ fa ɩɣa wanɩ bʋakʋ namʋ alɔneyi ɛsɛa ɔwlɔ ʋkpi pʋsʋ dʋnʋ ɔzazʋ dʋnʋ enyuya ɔkpla ɩya wanɩ kʋ afɔneyɩ ɛsɛ kʋnɔ namʋ lafa ɩɣa wanɩ kʋneyi nʋ aneneyi ɛsɛa ɔzazʋ dʋnʋ ʋtʋtʋkpa dʋnʋ.